Dauphin ein hum mbola sy hitako eky koa zany ro, ah da izy hitanay mandeha ame télé io sha rô da gne toetrany akora indreo akoraha tiatia olo zay avao sy de maseky zay tia falifaly tia mihirahira amin'olo zay avao indreo izay e fahitako e dauphin zany sa fa hum mbola sy hitako eky koa zany rô <laughs>